Boo sëy bu baax walla boo sëy bu bon sa doom day bon ah mu mu fas jom rekk am jom, liñ koy wax mu def ko rekk, lim bugg yépp dina ko am. Waaye su fekkee liñ ko waw defu ko mu def leneen loo xamte nii bokkut ak lim war a kii du dem. Daŋaay seet ku baax nga àndak moom. Sooy àndak ku baax ku baax lu baax rekk ngay am. Waaye su fekkee ne daŋay àndak koo xam ne nii baaxul, yaw tam daŋay bon. Doo am, doo mën a ama dara lu baax. Su fekkee ni danga bugga lu baax nag danaga def lu baax ba am lu baax waaw.